<hesitation> Famala- famelan-keloky zany voalohany matoa nisy famela- famelan-keloka nisy fahadisoana na nisy raha tsy nanjary nataon'olo araiky taloha akany fa i famelan-keloka igny tsy mahavoampody na tsy ma- <hesitation> tsy afaka mahavoampody le raha tsy nanjary vita talôha fa nefany ndraiky famelan-keloka igny ndesiny hagnamboarana ndraiky hagnatsaragna ndraiky hifankazahoagna amin'ny avy afara.